ବାଲୋ ମୁଖ୍ଯୋଂତୋ କଲା, ଧଧା, ଖହଈଡିଯା ହୁଈ ଥାଈ ଏବଂଗ ଵିଵିନୋଂପର କରମ ମାର୍କେଟର ଜେଦୋ କଲାରୋ ବାଲନେ। ପିଲା ମାନେ ସବୂ ଟ୍ରେଂଡିଂଗ ରହ ଭାଲ ଲେନୀ ଚପ୍ରୀ ମାନେ ମୁଖ୍ଯୋଂତୋ ତନଵା ଚଂଦୀ, ନେଲିଯା ନଲିଯା କରୂ ଚଂଦୀ ସ୍ଵାଗତ କଲାରୋ ବାଲନେ ପିଲା ମୁଖ୍ଯୋଂତୋ କଲା, ଧଧା, ଖହଈଡିଯା ହୁଈ ଥାଈ।